A <hesitation> ny toetra tsy mananam-paharoa ananan'ny kangoroa ndraika dia ny fandehanany vôlongany indrindra dia mampiavaka azy amin'ny biby marobe dia <hesitation> sady mahavita misôtisôty lavitra izy io. Dia manaraka an'izany izy a miavaka raha mbola samy biby manana paosy ohatran'ny paosy i <hesitation> amin'ny kibony iny izy ahogna be ataony fasiany ny zanany dia ao ny fi- fitaizany ny zanany. Dia izay ny toetra tsy manam-paharoa anagnan'ny kangoroa.